සැකය ගැන හිතද්දි මට මතක් වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි <hesitation> සැකය කියන හේතුව නිසා. <hesitation> ඇතිවෙලා තියෙන පවුල් වල අසමගිකම්. මොකද <hesitation> මම දැකලා තියෙනවා <hesitation> බොහෝ පවුල්වල <hesitation> ස්වාමිපුරුෂයා <hesitation> භාර්යාව <hesitation> අතර <hesitation> සැකය ඇති වීම නිසා <hesitation> බොහෝ ආරවුල් ඇතිවෙලා තියෙනවා. සමහර විට <hesitation> ඔවුන් දික්කසාදයට පවා <hesitation> පෙළඹිලා තියෙනවා සැක කිරීම නිසා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක <hesitation> ඉතාමත්ම බරපතළ මානසික ප්‍රශ්නයක් කියල. ඉතින් <hesitation> මිනිස්සුන්ට පුළුවන් නම් <hesitation> තමන් වටේ ඉන්න අය විශ්වාස කරන්න. ඒ වගේම ඒ විශ්වාසය <hesitation> තියන මනුෂ්‍යයන්ට පුළුවන් නම් ඒ විශ්වාසය රකින්න <hesitation> මං හිතනවා <hesitation> කිසිම මොහොතක <hesitation> මේ සැකය කියන එක ඇතුළේ <hesitation> මිනිස් බැඳීම් නැති වෙන්නෙ <hesitation> නැතිවෙයි කියල. ඉතින් <hesitation> සැකය කියන එක ඇත්තටම ඉතාමත්ම <hesitation> භයානක තත්වයක්. මොකද අපේ <hesitation> මනසින් අපි නිතර කෙනෙක්ව සැක කරන්න ගත්තොත් <hesitation> ඒ කෙනා ඉතාමත්ම හොඳින් ජීවත් වෙන කෙනෙක් වුණත් <hesitation> අපිට ඔහු කරන <hesitation> ඔහු හෝ ඇය කරන ඉතාමත්ම පුංචි දෙයක් පවා <hesitation> වැරදියට පේන්න පුළුවන්. ඒක <hesitation> අයහපත් දෙයක් විදිහට පේන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සැකය කියන එක අපේ හිතේ තුළට එන්නේ නැති වෙන්න <hesitation> අපි වග බලාගන්න ඕනෙ.